المسافة اللي اقدرامشيها في يوم واحد تعتمد على الياقة البدنية والظروف. بشكل عام، شخص عادي يمكن يمشي بين خمستاش إلى خمسه وعشرين كيلو مترفي اليوم. إذا كنت في حالة جيدة ومشيت بشكل مستمر، ممكن تصل لمسافة أكبر. لكن مهم كمان الاستماع للجسد وأخذ فترات الراحة. <noise>